Ah, tena marina ndahy igny zakagnao tamigna oratrony amin'igny sarimehitsika igny, da tegna sara ndahy e raha igny, nagnety azy sha omaly da hitako fahasarany, e- ansa ovia koa mba misy tohin'igny raha igny, da raha magnety koa agnao a manaraka da mba izakay ndah iaho da isika roy miaraka megnany, nisy fampianara aby anatin'igny raha igny, misy anatranatry miresaky môraly aby, da tegna sara ka, da sy navandy agnao amin'igny raha igny.